Dami wura zin, a kup hin kuba hede mi wupba. Amma pangnyadai, am kin liyawai susai, am iyayufa, am tuk sau tuga sosai. Ko dayike milak amang puk amma am tuk sau tugah kyam. Amma ngyak yei nguna da a taggim kwarak kyaamu. Pangwa zhewu, musamman pang turum, mang <hesitation> twa. Mang kangsi shimap kangsi tilak kwayi bilem ta kwayi ni khinkai. Gabi samang ko ghi maktina, ta yukni khinkayad ta ngwagiwu toh, nyinaak kukgha yi. Saboni pen ga yokni khin bilemat dong shongnyat ngwu ohongha kyamu tilak kwagha. Ga yok khin bilemat kenang, ama ga yok khin kayas ama ta ngwaghawu toh nyinaak kukghayi. Sabo mangngin ga yok kin bilemet. Dong shonghat ngu ohongha kyamu tilak kwagha. Ga yok khin bilemat kenang, ama ga yok khin kaya ama ta ngwaghawu toh nyinaak kukghayi. Sab mangnyin ga yok kin bilemat. Dong shonghat ngu ohogha kyamu tilak kwaga. Amma kangsi pitaba ɗungyin me mi turei, yueiya mi kirei sosai na kin kari. Am mang daaghit wuda kin <hesitation> butili, dong turum <hesitation> turum pang ti bilkai kangsipang mi kireri. Bapi kam nam toh dangnwu sai am kuk, <hesitation> ta kin bilimi kireiyu allah woh da bwar kin gyayeiyu, sai turum tulga mi kirei. Toh zheko toh nya kamu zoghe. Yepang be e dana kaa. Dayake, ghimap ti kei ɓyet tin mang khe nyinat gyaki shok'gharu. Daa kaasu, sai nyugha yegang yepang ngum kwarak kuma kyaam, a yengu am iyaga'a yepangwu. Amma san kam gaskiya am kuk san kuk sau kuk'gha nya am tuk'gha. Nya gi giɨ kim, am mak dei gi ciɨ kim, ma yisin ko biri mi ngilonggyi kim ngwa min yanagha a yeyom pang waasohina, ɓyerohina <hesitation> pwak ma phen, pwaakma maayita ko gwokgo, tima tina ti kyaragha ga nyokgha, ba ɓyeta ti pyega. Pangnyama min lirungha kyama pangngwa. Ga ndim pi kyaam gin pyeta ti pyega. Ga mbaam daak piya, ti yok kyama, ga ginma ta tok ti khima, dong pwak ma khimaha, ma shipyok pang bogghom, ga zhiko wani tishi, ga nɓyeta ti pyega. Am iyaiwei kam ama am iyai wei mi kwarak na kina kyam. Dong zamani pang hi liye nya, dong ga kuk me mwoghei na gyan pang liye nya. Ama iyan wed'itnya am iyai wyeit gul mang kwal, dong me wop gimmi ngwu ma kin wuei nya am lak da yegu ta maa dangha wu kam ghi iyau wueiyakgha, gul mang kwal, ghi kuk swaba ga nguk swabelin toh mi vwatru, gha kuk swab pang yanangha a yegom pangnyina. Ga guk swabe, mivot, ko kwa'ale ko nuale, ghi wop mang gii kim. Dong giɨ kim nga son kinpii mi vat, toh ma guk hina gul mang kwalu ma mak san kyom, nyuk kira kwal mang <hesitation> sawut. Giɨ kim kamu milak shi nung amma ngyak iri ɓyakngn ma nyawu maa nyawu ma yok giɨ kimpang mi yep min zin. Mi yepmin ngyak megu maa shinawu. Ama min mi lak shinung daga shap, mang kwa'ghal, mang kpap, mang swab ngwu ya ma shinung hu. Kulum aam dangkamu am lak gabamg mang mak kwa'ghal ngwa. Don map kwa'ghal ma zhi peiyu ma son k in e a kin bu, maa son a kin pii mi vot. Mang shap shap ma zhiwu ma son kin pi mivot. Toh am dang mang ɓindiga giru, am gwasinbi am maksin, am maksine toh am'a yepmina zin a'a kwal. Ngyak yiba, ko ndjuya a;a zhina a kwalet. Ama fa, whei pang fa hi lam muyunghe, ngyan pangu ngwa zheginu, dong ngwa allah wob gimina yepang gimis lak pishika daa yepang pang lau lau. Daga mi iyai kighom nya a gak kwal malom sonongha gəs. A'a ghi shi shaak kwalak, gidang ghi iyai wuei, yagha kigu bapidak'ghawu ghi kug'ha ga nguk laghai ghi a kyak'gha kwal. Kingwu maa kina nya mang pyok iyai weiyu kenang.